אֶלְרִיַּاضָה לִי כַּאנְגִ'יב פִיהָ מְזְיַאן הִי כֻּרַת אֶלְקַדָּם, כַּאנְלַעֵבְּהָ מִן אָנַא ṣְغִיר, הִי כַּאתְעַלְמִי אֶלְחְ'דְמָה אֶלְאִגְתִ'מָاعִיָה, אֶלְصְּבְּר וְאֶלְתַּרְכִּיז, וְכַאתְעְטִינִי טַאקַּה וְחַיּוּיָה, כַּאנְתְמַתַּע נְלַעֵב מַעַּ Ṣְחַאב וְאֶלְתַּחַדִּי לִי כַּאיְגִ'י מַעַּ כֻּל מָאטְש.